No sinnäq minneh tulõ kimmähe jalga pandaq vai üteh võttaq üteq hääq matkajaladsiq, vihmakeem. Sis või üteh võttaq viil sõnaraamadu, kost kaiaq, ku tõlkiq vaia, vai sis moblahtõ äpp võttaq. Ja sis või-ollaq Eestist võisiq veidike küläkost kah viiäq, et ku mõni tore inemine vasta sattus, sis hää andaq.